.روڼ هوا، باران، تندر، واوره، سړه واوره، دوړجن طوفان، طوفاني بادونه، تودوخه، یخه هوا، لنده هوا، وچکاله، توپان، ګرم باد، یخ باد، ناڅاپي باران، برېښنا، مغشوشه هوا، موسمي بدلون او داسي نور